Pues wula xun wula xortin wula apaste' wula re' perool reh na naa nakojom je'tii la laa xun wila rich'eet wula nimaq wula re'ee eeh taq api'y wula reh nakojom je'tii janaj ma' axaara nim reh nakojom acafé reh nakojom aq'oor <noise> eh taq xun wula reh akinaaq' wula reh <noise> nakojom sa ak'uxb'aal wula taq wula apaste' nim wila rich'eet wula reh nab'an acaldo wula reh nab'anam aguisado hee la xortin nqakoj reh re' nqab'an je'tii qaroos nqab'an qapakaay eeh nqab'an ka re' juntz'ep saa sa tiwik reh je'laa' pan pix hee wula mood nqa'an qa sa maloj pan pix ja'ar hee onteera la xun taqee' ke nqakoj hoj onteera reh ree' reh k'uxb'al reh nqab'an re' qa'sa taqee' ruu' riis nqakorpii pa reh ree' reh nqak'ux mas ke todo jee' je'tii laa la apaste' nkamaj reh pan nimq'iij reh nrib'ana ra janaj cierta cantidad k'uxb'al nim eeh la xortin wila xortin nim Reh nb'ara ar pues k'uxb'al je'laa' reh pan nimq'iij taqee' reh nab'an ar cierta cantidad je' mas ke todo nkojra je' reh nakojpa pooch saq reh nakoj pa re' a aroos ke reh reh je'laa k'eh wunaq na nab'anam la k'uxb'al eeh wula taqu taq xun rich'eet reh nakojom pa je' ka'k'ool oxk'ool amaloj reh chipulwa paam eh wula ar taq re'ee xaara reh nakojom pa jontz'ep wula xaara nimaq reh nakojom k'eh acafé <hesitation> nrib'an variar qa'sa taqee' naa nakoj pan apaat reh naa mas ke todo reh reh qa'sa nakojom pa reh nak'uxum <noise>